Raha ohatra zaho <laughs> very anaty tagnanan'olona zany ah <hesitation> raha ataoko voalohany alongany raha ohatra hoe mbola mahita olona zaho, de manadigna anle olona hoe akaiza lalana mivoàka, akaiza lalana andehanana a-amin'izao? Fa raha ohatra sy hoe sy mahita na zovy na zovy ah de tegna hoe zay eh very zagny. <laughs>